Karaza legioma tsy hain-daty loatsy no amiñay atiky da asperzy, vao miaraky artisô, lesoa volom-parasy atao broköly hoy i vazaha. Da a- añanambo koa tsy hain-daty loatsy fa teña soa. Fa vao tselatsela avao zañy nandefasañy fanjakañy nipariaky mañerañy Madagasikara.